<noise> Ny sakafo nohaniko farany dia vary sosoa sy atody, ny fomba nanaovako azy dia nandrahoako aloha ny vary ary nampagotrahako izy dia nanomboka teo aho no nikarakara an'ilay atody novakiko le izy dia nafanaiko ny menaka dia aveo noendasiko le atody no niara masaka izy sy le vary aveo dia niaraka noloarana de zay.